اللغات اللغات اللي أجدر أتحدث فيها في الوجت الحالي هي اللغة العربية اللغة الأم طبعًا وبالإظافة إلى اللغة الإنجليزية يعني مو مرة، <hesitation> بس أحاول أتعلم الحين يعني أحاول أتعلمها عشان أتكلم فيها زين، بس يعني هما هذول اللغتين اللغة العربية الفصحى ولغتي الأم طبعًا واللغة الإنجليزية فقط لا غير.